بالعادة أشتغل حوالي أربعين إلى خمسين ساعة في الأسبوع. حسب الظغوطات والمشاريع المكلفة لي. أما بالنسبة لإجازاتي أخدت تاخذ تقريبا عشرة لخمسة عشر يوم إجازة كل سنة. عشان أريح من العمل. ها الشي يساعدني أستريح وأعيد شحن طاقتي عشان أكون أكثر إنتاجية بعدين ويكون شغلي أظبط.